ɓiɓɓe leydi Newzalan, ɓe jinnaki e dina, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe, ɓe njoɗe nder marle, hakkunde leydi Jamus.